Ñy fomba fahaiza mandanjalanja ñy rarin-tsay ampiasà añe: -Mila mahay mandanjalanja ñy fotoa iasà teña. -Mila hay nteña ñy mifehy any ñy vata teña aminy ñy lera tokony hiasà. -Mila mifantoky soa. -Mila mamonjy toera milamy soa teña lafa miasa. -Mila mahay mamehy ñy asa atao nteña koa. -Mila mahay miala sasatsy koa teña lafa ta.